الشخصيه التاريخيه اللي انا معجب بها كاينين بزاف ديال الشخصيات ومن اهم الشخصيات اللي انا معجب بها هي ابن خلدون لحقاش عطا بزاف للبشريه جمعاء